Fomba fiasan'ny famataran'andro ,izy io dia milina <hesitation> mandeha pilina, efa misy isa iray hatramin'ny roa ambin'ny folo ao anatiny ah de misy fanjaitra anky telo manondro ora de manondro segondra de manondro minitra, de miaraka mihodikodina eo ireo fanjaitra ankitelo ireo fa tsy mitovy ny hafanganam-pandehany misy mandeha aingana be le segondra de misy ilay midaikadaika de misy ilay zara raha mihetsika, de fitambaran'ireo fanjaitra telo ireo no mamaritra ora.